Më pëlqen të pi ujë natyral për thjeshtësinë dhe pastërtinë e tij. Uji natyral shpesh është më i lixheru dhe më i lehtë për t'u pirë në sasi të mëdha, dhe më bën të ndihem i hidratuar pa flluska çë mund të shkaktojnë fryrje.